Raha mampiavaka soavaly ndraiky ampôndra: i soavaly afaka misôtisôty afaka mihazakazaka mafy fa ampoandra tsy mahavita mihazakazaka sady tsy mahavita misôtisôty fa izy tegna mandeha migalesy.